අන්තර්ජාලයෙන් හෝටල් කාමරයක් වෙන් කරගන්න විදිහ අපි බැලුවොත් එහෙම <hesitation> ඉස්සෙල්ලාම අපි තීරණය කරන්න ඕනෙ අපිට කොයි ප්‍රදේශයේද <hesitation> මේ හෝටල් කාමරය අවශ්‍ය කියලා. එතකොට අපිට ඒ අදාළ <hesitation> අපිට සාමාන්‍යයෙන් බැලුවොත් අපිට ගූගල් එකේ <hesitation> ටයිප් කරලා <hesitation> සර්ච් කරන්න පුළුවන් <hesitation> ඒ අදාළ ප්‍රදේශය දාල <hesitation> ඒකෙ තියෙන හෝටල් මොනාද කියල. ඊට පස්සේ එක එක <hesitation> වෙලාවට <hesitation> ගොඩක් විට ඊට පස්සේ අපිට ඒවලින් මඟ පෙන්වනවනේ විවිධ <hesitation> වෙබ් සයිට් වලට. එතකොට ඒවට ගිහිල්ලා අපිට ඒ <hesitation> හෝටල් කාමර වල <hesitation> මුදල් <hesitation> ඒ කොච්චරක් <hesitation> මිළ වැය වෙනවද කියල බලන්න පුළුවන්. ඒකට අනිත් එක <hesitation> ඒකට කලින් ගිය <hesitation> සංචාරකයෝ කොහොමද <hesitation> ඒවාට ප්‍රතිචාර දක්වල තියෙන්නේ <hesitation> ඒවා ගැන <hesitation> නරක අදහස් තියෙනවද ඒ වගේ බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට <hesitation> ඒවල මිළ ගණනුත් <hesitation> වගේම ඒවල පරිසරයට ඒ <hesitation> හෝටල් කාමරයේ විදිහට <hesitation> අපේ අවශ්‍යතා වලට ඒ කාමරය ගැළපෙනව නම් <hesitation> අපිට පුළුවන් <hesitation> ඒක <hesitation> බුක් කරන්න. ඒ අදාළ ගෙවීම් අපගේ <hesitation> කාඩ් පත් වලින් <hesitation> බැංකු කාඩ් පත් වලින් කරලා <hesitation> ඒ හෝටල් කාමරය අපි වෙනුවෙන් <hesitation> වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එතකොට අපිට <hesitation> කී දෙනෙක් එනවද <hesitation> ඒ ගණන් දාල <hesitation> අපි එන දවස් මොනාද <hesitation> ඒ විදිහට ඒව <hesitation> තෝරලා <hesitation> ඒ අදාළ ගෙවීම කරලා <hesitation> ඒ කාමරය අපි වෙනුවෙන් වෙන් කර ගන්න පුළුවන්.